Kas gaunis nau uwaka, eng kas gaweena kalalali apela tutubamanato, mmeng mmeke polano obo obo lalape kas gawepe nawatono. Eng wing wi'ela awa owela, awang kas gauko tabeng no nanila, mokalolo pekauka, ukawei tee uwakalala penna uka wei nanila, tutubepe te koina asing kopenis. Eng te koi kopebela, skabeio ninago wate taginupenna, namanolike nanila tee isi uio tee peekauka koi kopebepenna, lo mokang teka nanila, napo te koi tagi tagi bepe. Eng tagi tagi bela ninang wila kebepe, napo wala asing, eng wila kebe namanolike. Napo lakelalape awa owepeno a' sapaia kebabai, lanai lea tenadonga lakamponga uwakamponga Eng tewa gawela, lake ala namanolike bailalape eng bailalala. Namanolike tee wabo moela tee ga ganlalapeno keebepeng. Keebela namanolike, tuwai asing apo apo upennang napo awa owepe o eng enang lomabali sapaia, sapaia nai lea kebepe napo pekaba nainai naba. Sapaia ko nai obolalio pelai talunego eng tee teu uwaka lepo tabeng tewa gawe penna, peela, peelago ka katadalape lakai. Koisapaka asin kebepe, tewa gawelanapo saling asing tee kasino lakano tabepeno nos eitope. Kilining beitope apena, pola kuno tubalala lakanna kas olowa ma olotaune. Eng tewa katabeio tewa katabeio nai awa owepe ninokonuko peekauka eng lakanna koni walukala doloi eng tewa gawalio mo epeng <hesitation> tee pelalealitope tee naiela. Kas gaunis tee lepo tabeng, napo peekale ninang pawa asing te saali kang epe, te kasino pawa sali kang epe tego kadali uwaka gaweitope. Te lakano kasino ninang kala kalabus epe awa owela, peekala kokoleke asing kiopunego. Te lakangna kas taba katabepe.